Mi yelan jodugo ha wuro manga ngam mi heban komi yidi pat. Wuro manga maran kujeji duddum ha nder maare. Daga ko nandi be lumo, chi'e maudi boddi, laabi boddi, babal jangirdeji bodddum be babal nyamugo boddum. Wuro manga beldum ngam maran ummatoore duddum marbe andal.